e cuando kajwa'laj kisaqarek qach'aj qaqab' qach'aj qachii' qach'aj qawach va b'antajek tik'ira' qaxa' chek qawee' la' xa' taj li qawee' kajb'eek pi motor qaqya' qakee' kajb'antajuul la' pi motor qakojo chek qawaay pi xot y xaq kela' kib'ek hora b'antaj chek re' li desayuno